Ñy raha nisy raike aminy ñy tantarany ñy Singaporo: <shushes> ñy nahazoany ñy fahaleovantena taminy ñy tao dimy amby enimpolo no sivanjato no ñ'arivo, nañamariky foto'eo, ñy nañorena azy ho firenena mahaleo tena.